Raha afaka atao solona hegna agnatina sakafo: pomme de terre, vani, zarikô. Ôhatra za hahandro ravin'ambazaha, tsy aharoko hegna fa aharoko vanio.